पलि त मैं ब्वोल्द कि मांस खाणे नि चेंद, किले खाण के ओर जीवो मांस? अब वैज्ञानिक ज्वो छिन सि प्रयोगशाला मां छिन नकली मंस बणौंणे स्वोचणां लेकिन, ज्वो मांसाहारी लोग छिन, तूंते ज्वो मांस, ज्वो स्वाद, ज्वो पोषक तत्व <hesitation> प्राकृतिक स्रोत बे मिल्दन। जन बाखरा बे, जन मुर्गा बे अगर सि खाणां छिन। त ज्वो चीज तूंते तूंसे मिलेलि क्या स्या चीज स्वो ही मांस मां स्वो सब प्रोटीन, विटामिन सब कुछ स्वो ह्वे जलु ज्वो प्रयोगशाला मां ह्वोलु? म्येरा ख्याल से ना अर म्येरा ख्याल से क्वे मुश्किले खालु ते मांस ते। स्वो त ऐथरे जमनु बतौलु कि एथर क्या ह्वोंणु।